தோல் அழகாக மிருதுவாகி, உட்புறம் சூடாகவும் பஞ்சுபோன்றதாகவும் இருக்கும். கூடுதலாக, நீங்கள் சுட்ட உருளைக்கிழங்கின் முழு அடுக்கையும் ஒரே நேரத்தில் மீண்டும் சூடாக்கலாம். அடுப்பை டிகிரிக்கு முன்கூட்டியே சூடாக்கவும். உருளைக்கிழங்கை ஒரு பேக்கிங் தாளில் அல்லது நேரடியாக அடுப்பில் வைத்து, நிமிடங்கள் அல்லது சூடு வரை சுடவும்.